“நீ ஏன் என்னிடம் தொடர்ந்து கேட்கிறாய்? நான் ஏற்கனவே ஆயிரம் முறை இல்லை என சொல்லினேன்!…” "என்னுடைய கேள்வி எதற்கென தெரியுமா? நான் அது ஒரே முறை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறேன், ஆனால் நான் உன்னுடன் பேச விரும்புகிறேன். எங்கோ தவறு செய்யும் போல இருக்கின்றேன் என நினைக்கிறேன்." "நான் நிச்சயமாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரியவில்லை, எனவே ஒரு வேளை மற்றொரு முறையாக கேட்டேன். மன்னிச்சு கொடு."